अरे मैं कोशिश करदु कि जु मैं गिफ्ट चुनु उ अपरा दिल से चुनु अर मैं टरइ करदु की इन गिफ्ट दयोंड सामंडी वावा ते जु वेगा काम भी ओ अर जेते दयोखी ते वेते मेरु ख्याल भी ओ।